عند استبدال المصباح كهربي، اولا ايقاف التيار الكهربائي، تأكد من اطفاء المصباح وايقاف التيار الكهربائي عن طريق مفتاح الحائط او قاطع الدائرة. اتنين <hesitation> انتزار المصباح ليبرد. تلاتة ازالة المصباح القديم. <hesitation> اربعة تركيب المصباح الجديد. خمسة اعادة تشغيل الكهرباء. ستة التحقق من عمل المصباح.